Amin'ny maha mpianatra anahy moa dia, mazava ho azy, ny raha hoentiko lahateo dia kitapo. Zany hoe sandrify hozy ny ologna. Dia mitondra kahie aho, mitondra sitlô, mitondra règle, na persilihazo, mazava ho azy. Dia <hesitation> mitondra gôma, ze resaka fitaovagna fianarana e. Dia zaigny no entiko agnatin'ny kitapoko rô.